اول ذكرى لي في طفولتي واتذكرها للان لما كان ابوي يعلمنا انا واخواتي نركب على الدراجة فرحة هذاك اليوم ما تنوصف و محاولاتك العديدة وابوك يكون داعم لك و وراك في كل خطوة كنت تخطوها وكنا نضحك سوا كل شيء هذاك اليوم ما يتنسى.